Pakistani dado tok dado inama dima inama kunne inama lila tabliq yayuu inamu kun dib ed won gubdu nyata sagale mukafaa ak pilipilia midase nyataa inamu kune lila dini jabese amine lila ared ufit lakisaa masaa yote tabliki det.